जु साधरंद आमलेट ची वेते पहली अंडा ल्योला वेते तोड़ीते अर वेते फैटी ते वेमा प्याज टमाटर धनीया काट-कूटी ते अर पैन मा थोड़ा तेल दलिते वेते वेमा डालके फैलेते अर वू आमलेट पक जान, गैस ऑन करीते गैस मा आमलेट पकन।